Kam parë se ke vatur spisu te la palestra ultimamenti, si kle? Çë ngë ndihe mirë me kurmin tëndë? Çë ndihe i trash? U thom se rri mirë ngë… pran na ti thua se do e bush të rrish më mirë me tij stesu alura ke liqë, ma na ë se do zbiersh një kil o dy kile je mirë shtu mos ju preokupar e… e basta.